kalau pekerjaan yang ideal menurut sayo tu, nyaman. Nyaman untuk kito kek tanpa tekanan gitu kan, kalau gaji tu mungkin urusan keduo lah tapi kek kito, kek mano kito kerjo samo dengan-dengan tim terus kito nyaman gak tertekan terus kalu menurut sayo pekerjaan yang ideal tu yang pertamo tu nyaman, keduo biar kito senang dengan profesi kito di dalam pekerjaan tu dak ado tekanan buat apo kerjo kalau dak nyaman tertekan payah kalo kito kerjo tapi hati dak nyaman, dak pacak kerjo kalo kito tertekan biak lah gaji kecil yang penting kito nyaman, kito senang dari pado gaji besak kito tertekan.